Azekwu zaya nu ohan osi kwarum mbra iquanu ka osi quarum am mmasa ma sa mkpoma oso nu nu oga nu ruhun nu eli ikwerre chukika/ceral owe aze kwu nu aze kwu owe ndaham likiri nu enhen yenriyen so iloh ihunal yeriyin like kiri aya yo han no huma teama si nu bu hunma jinal wariken me oye bet obila nu oye saqua nki parama aqua bu oma iye chikori chi iya kanu aweyen bulula bet so kparama quar broma ikanu awiyen like kiri bet iweriken yosol massi iwai si ji iwai yen ihun ihunran nuiyan isikwa isukwa i canna bia so wenriyen nu like kiri ji n huruji nayin nda mme yeme so ma ma hia oronu mohun ndal nu nne hunji na yin ma izin ochi ke izen ri zen ma ayen kila gali akwedum ikpasi gal be de badon si ma pal nda badun si ma kpal nde badun zi la nnu ma mhen gama. Kanam imo son or mgbo so ji bet icholumulu so bu ichoradam yem gba whome iya kanu nwori yin owe nturu du yo la zin orobalan piolopio ozim nu aka nhuruma nuayan ohan merum sima ka makpakusa oka anu wa bu nnen nu ndalo buakwo ohan merum si ma ka mabia rural my bia kunahural anu yor ohan meron si ma bia ro bia kunahuranya akwo okpasigam kpasi nne kpa si ndam kpasi rumiwene ny itewu my iben merun si kma nquan my bio quana who ranu ya nde wem teama bia ka bunnem ja bu ndam ka bu wen e ka bu eyim badurum bia kpa suma ka ma bia kuna whoranu nwonka because nhuruma nyen ihunayin, keakwol and obrosiri oma oburunu A kwa bu nbu biam bu kural or bialohoran nu ya anu menam nu won an kentarum obu chi izi ki obu onu.